Na nka kuu taka té i'ni á, a ye vijli kaaso, te jnu meeso ña iyo va'a iniso, te ye naá kuu ye lo kile dañu ña'ai, te ko jnu iyo va'aso, xi kú ñana kuu.